Ñy ivezevezeako añatiny ñy heriñandro raike: -Mivezivezy aho, mikariokarioky añatiny ñy adiny efatsy, adiny efatsy toy, ataoko indraiky isakiny ñy heriñandro fa zaho tsy olo miboaky sanandro ;laha miboaky aho sakiny sabotsy, ñy ivezeavezeako, ñy irioriovako añatiny ñy bazary ao adiny efatsy, ao avao aho miriorio ao, mila raha ilàko.